Himbe fotai wada kuje je vo'inta ko jaumiraawo mabbe arti vindi dow mabbe. kodume hoddiraama daga jaumiraawo daga yende be tagi goddo be hoddirini mo ko hebata mo pat.